لما رجعت خمسين عاما للوراء أول شيء فكرت فيه هو إني إستكشفت الحياة اليومية في ذيك الفترة، <hesitation> بدأت أزور الأماكن المشهورة وقتها مثل الأسواق والمقاهي، ما حاولت أتعرف على أسلوب الحياة وتكنولوجيا اللي كانت موجودة، وبشوف كيف الناس كانوا يتواصلون ويتعاملون مع بعض، ممكن أشارك في الفعاليات المحلية من الجيل السابق وأستفيد من خبراتهم.